won akhan jumaa tanoa kunen guyaa weekin idhu jiru inaman guyasun hujumm kasjiraa guyya kunen dhib yed yaani inin shughuli baaaa itdhabe shughul week guyya sunn Naam dhudhuni ijethee shughulum isaa midhafedhe dhub guyaa akhana khaaana inamanen mlal sun Lilah huji bayaa itdhabe maana jumaa tatuaf jumaa nnen huji kasjira Malsun huji baaaa eleweeee dhub akha dhansaa ijemeee midhafedha